عندي ثلاث أيناء عم كل واحد فيهم له شخصيته المميزة، نحب نجتمع في المناسبات العائلية مثل الأعياد والأعراس، لما نجتمع نبدأ نحكي عن ذكريات الطفولة ونضحك مع بعض، أحياناً نخرج سوا في نهاية الأسبوع نروح مكان نلعب فيه أو نجلس في الكافيه، العلاقة بينا قوية ونعتبر بعضنا كالإخوة، وهذا يخلي كل جلسة حماسية أو ممتعة.